أني من أني صغيرة من زمان خاطري أعيش في بيت شجرة. امم، إذا جم من ليلة أني أختار بيت الشجرة، لكن إذا فترة أطول أكيد أمبي أقعد في مكان يعني مجهز للمعيشة وفيه تكرمون حمام وجذي. وإثنيناتهم شكلهم حلوين بس إ- إذا جم من يوم أختار بيت الشجرة، وإذا واجد أيام أختار السفينة.